لو كان بإمكانى السفر إلى أى مكان بالعالم أكيد بختار <hesitation> زيارة إيطاليا، بحب الثقافة الإيطالية خصوصاً تاريخها العريق وفنونها، أريد استكشاف مدن مثل روما، فينيسيا، فلورنسا، <hesitation> أزور العالم الشهير مثل الكلوسيوم و سان مارك، <hesitation> كمان إنى أحب الأكل الإيطالى والمأكولات الإيطالية <hesitation> أحب البيتزا والباستا والحلويات الإيطالية.